﻿Yani bugushiya gwannati ca uma ghi tahi Vinahi Suban niʒa ta ɓakwi, ɓakwayasi ga taba yani bu subanhi gyishi ci gyishiyi ya molau caba nija tsowara khin hakhi Sinakai khin kwanyi Suba ya tsiga kwanya ya ku calthin lthini khijagana’a hi ndaka kuʒa p’iyatinu gma hi ndaka taa Vinihu gma mani ma ndaka p’a wuyanu lhin gma ya ghura ghansin man gma ma ta ti tah ti sawai wuna to ci gyishiyau lthin ya comu lthinawa tabu ndaka bigamu tahiyi vinahi di liyi di ruyuwi taghuma ghankwa wee diu yani bu ma ndaka umau ma ndaka ta vinahu to <noise> kurkushi gwamnati to kudile hina camu yani bu ghishiyakai ghigin ma ta vinahi hingwa hina ga kuʒa p’iyati fakakhi di di lthin guma. <noise>